Iyaa oo mounyuni nee wonena oudjuu mounyuni ou eshi undjuu omolwo ukwatya neenghalo noinima ei tailiinyenge yayoolokafana otuna oinima ihapu notasheeta nee kutya kwaame omunhu umwe ndatambulako kutya o omanga inohombola oshafimana noshapumbiwa mukale mwashiivafana mwashiivafana naana okudja komunwe wokomadi fiyo okoxwiki yokoxulo yomutwe woye mutu omolwashike handi tile ngaha efimbo limwe ohandi popi kutya owamona ovanhu aava haadulu okukala veli moshooteka ohaadulu okukala veli nawa nande omwelooteke ngoo nande eedula dili mbali shaashi ngenge muli pamwe mwelooteka ota mdulu okushiivafana nawa shidulife muheli pamwe oo otodulu okumona kutya aaye kaadona wange ou mboli okuna oupyakadi wonhumba nowongadi ndee oupyakadi waye ngenge ondemweende kolumosho aaye oteya nawa ndee oupyakadi waye ou ena ee ngenge ondemulongo okukala ayandja ombili ee Oteya nawa aaye mboli ee johanna wange ou kehole handiya meumbo kwatoka aaye mboli johanna wange ou kefi omunhu weenangu kehole tuu koxulo yelaka haye womatambakafano oiti mboli johanna wange ou omumweni haye womaweelelo keshi womeendingosho noo ohashikupe nee kutya moule weedula edi dili mbali natwiishiive mboli kutya ngenge ondakendabala ngaashi tashishiiva ngaashi tashidulu okukala ndalundulula onghalamwenyo ya johanna hatu popi naye ndee tailunduluka otashipenge kutya aaye mboli eshi hatu kahombola otuli nawa maala mboli ngenge eedula adishe edi dilimbali hatu popi naye ndee italundulula ee nomohombo johanna ou itakadulamo itatu katwa kumwe nonghee ohanditale ashike kutya oshafimana ndee tamushiivafana nawa nawa a. B, c fiyo onomola ile ondada yaxuuninwa aayo ushikutya mukweni okuli ngahelipi nongenge neemboli ee owahala okwiitula ondje mohema toti handiya ngoo ndikatale oshiwa nee litula nee ondje mohema naashi nee toi mohombo oushikutya aaye ondina ondje ili mohema nongenge ondalika ondishi kutya ondalika koshike Natango ngaho otashikuvatele uninge omatokolo mawa opo eshi tamukaya mohombo yeni ivilime ohombo yeni iyandje yoo oshiholelwa kwaava veli kondje yohombo oshoyo natango kwaavo yoo mwahanga mohombo kutya ohh aanhu aava mboli ee ovalya oipyu noitalala pamwe ovanhu aava mboli ee kaveshi ovatameki kaveli mo b kavali mo a ndee ovanhu aava mobli ovapita omatilika aanhu aava mboli ovadile ko america ovanhu ovadja ko congo drc aava shaashi eshi taaningi ovamona omapuko novaa pukulula kaveshi ovanhu tavelilongo ndee ovanhu vakala pamwe viilongafana shoo osho uwete kutya nande umone ngoo mateus ineyako keumbo eemwedi dili mbali martha waye okushi ashike kutya mateus oteya shaashi mateus okwati kutya keshe eshi ndina okuninga ondina okushininga ndilipo ndihepo onghee teelelenge mukadona wange ile teelelenge mumati wange shoo osho neekutya ngenge ava vashiivafana ohashikala shiwa shaashi vahapu ohavati kutya aaye mbela ava ovapofi unya mbela kewete kutya tate wambulavo okuli ngahelipi aaye winya mbela kewete kutya meme wambulavo okuli ngahelipi kakele ovanhu ava ovalongafana ovashiivafana oveshi kutya ou okuhole eshi ou kehole eshi ou okuhole oinima yafa aapa kehole ombidi italala ndeemboli tate wambuletu okuhole evanda ombidi yakukutikwa nawa oumboli kehole onamunate yo coce kakele ou okuhole ashike okanamunate ko fanta. Nonghee otashivape nee kutya ava ovalongafana noveli nawa shoo osho nee kutya ngenge nee nena owahala oku hombola kufa efimbo ndee tolongafana toshivafana yoo nomungholike woye oo watala kutya oye wahala okuka hombola